Sɛ ibesiesie foonoo mu a, ibedzi nkan etutu foonoo no mu ndaadze nyinaa. Ayɛ no dɛm ewie no, ebɛfa adze dze apra no mu fi a ͻwͻ mu no nyinaa. Epra fi no wie a, nna afa sapͻw dze abͻ nsu mu dze etwutwuw edziban a akeka oven nkyɛnse no mu wͻ eban no ho nyinaa. eyɛ no dɛm wie nna etwutwuw ndaadze no ho na asan ahyehyɛ no wͻ foonoo no mu.